يعجبني العب العاب الجرأة والصراحة مع صديقاتي <hesitation> بس ما اعتقد يعني الكل غاح يجاوب أجوبة صريحة والجرأة عدنا معف يعني ما ما كثيغ نطيق نلعبا بس يعني نتونس بيها نضحك وهشكل شي بس كنعلبا مثل ما هي لا ما نلعبا مثل ما هي